Yameisha li kwa ukwari rishamari nuwoni mpuli maisha ni meshatiki kwasabu le utete besare maisha ya kwa fune mavifu laisha wete kubaki besa shisimiji kizi maitaji ya mvwa kila mvirir maisha voni mesha kwa ningiri mehamba maisha kwani mesha kwa fu kwa mviri kwa sababu kwete nizaza naishavo ngiti fupa twisi ya kwechitima voshena na sharunge vilia wanyama ngalunga fonga kuku nge kuva